Ny <noise> Alzerianina moa zao da tena anisan'ny <noise> foko karazan'olo ts mfankafazo am Marôkanina, zany hoe, gn firenea Alzeria sy ny Marôka tsy da mifakahaho loatsy. <noise>